אויב איך וואלט געהאט א גאנצע וואך פון פרייע צייט וואס איך וואלט געטוהן? איך וואלט געליינט אביסל יעדן טאג, געלערנט עפעס אביסל יעדן טאג, געגאנגען שפאצירן יעדן טאג, געגעסן געזונטע עסן יעדן טאג, און געגאנגען שלאפן פרי און אויפגעשטאנען פרי, <hesitation> איך וואלט געשריבן אלע זאכן וואס איך וויל ענדיגן שרייבן, און איך וואלט געפעינט